יא, א יעדע וויין האט א אנדערע טעם, פארוואס? וועגן ס'איז די חילוק פון וועלכע מינע טרויבן מ'נוצט, ווי די טרויבן איז געוואקסן, אויב ס'איז גוט געוואקסן, יעדע טרויבן האט- ס'איז דא טרויבן וואס האבן א רייכערע טעם, און נאכדעם ווי אלט די וויין איז מאכט א חילוק, א גוטע- א וויין וואס איז געליגן אין האלץ פאר זייער לאנג ווערט מער און מער בעסער און בעסער, סאו יעדע וויין האט א אנדערע מינע טעם.